Xúge̱ꞌ ma̱tha̱n mbá rí guanitsu rí naꞌne mújúun ga̱jma̱á arrós, guanitsu rí mbiꞌyuu yaꞌduun máján, ikhaa ñajuun yaꞌduun maña̱ꞌ rí naꞌne mújúun jma̱á, duun rí maña̱ꞌ, duun paska, xúgíí rúꞌkhue̱n neno̱, naꞌne mújúun yaꞌduun xúbiúu ne̱. Na̱ge̱ꞌdoo mba̱ꞌa rí guanitsuu mágá áxo̱, jma̱á duun, buphu mangaa, na̱ge̱ꞌdoo ne̱ xkuun a̱ꞌkhue̱n na̱ge̱ꞌdoo ne̱. Rúꞌkhue̱n naꞌne rí yaꞌduun rí máján maña̱ꞌ o yaꞌduun máꞌ esteeꞌ naꞌne yaꞌduun, yaꞌduun xúwí <hesitation> maxa, yaꞌduun máján pero maxa, rí na̱ge̱ꞌdoo ruxkuun. <hesitation> yaꞌdiin xtila̱ ñajuun ne̱, a̱ꞌkhue̱n na̱ge̱ꞌdoo arrós, na̱ge̱ꞌdoo nijñúu ikhaa xúba̱, ná na̱ri̱gu tháan yaꞌduun maxa a̱ꞌkhue̱n rá, chajuíin arrós miꞌxá xúꞌkhue̱n máꞌ rí maña̱ꞌ, ma̱ge̱ꞌdoo arrós miꞌxá. Migoo mi̱ga̱ arrós ma̱ge̱ꞌdoo níjñúu ne̱, ma̱goo waba, waba gíkhaa arrós, <noise> ma̱ge̱ꞌdoo rí mágá, áxo̱, mi̱khaa jma̱á ne̱, jma̱á yaꞌduun, yaꞌdiin xtíla̱. Rúꞌkhue̱n ma̱ge̱ꞌdoo nijñúu rí inu ma̱ri̱gu, rí guanitsu rí mbiꞌyuu yaꞌduun máján, ma̱goo máꞌ mi̱kho̱ xa̱bo̱ arrós i̱ndo̱ó mi̱ga̱ xkuaꞌnii. Ga̱jma̱á yaja mi̱ga mi̱ga̱ nújndú, yaja naꞌga̱ awúun daan rí ju̱ba̱ꞌ, buína̱ waba gíga̱, trakhuáa máꞌ arrós, trakhuáa máꞌ yaja tsu̱du̱u̱ ne̱, magoo máꞌ ma̱ꞌne xkuaꞌnii. Ó ma̱goo mi̱ga̱ arrós, nutháa̱n sópa̱, sópa̱ drígo̱o̱ arrós, mi̱ga̱ nújndú xndú, ma̱rígu ma̱khuáa xúba̱ ma̱ri̱gu, <hesitation> me̱kho̱ xa̱bo̱ ga̱jma̱á xndú, i̱ꞌkha̱a̱ máꞌ mbá yaꞌduun xúwí ra̱mbo̱, o <hesitation> ma̱ꞌne mújúun sópa̱ mi̱khaa arrós, ma̱ge̱ꞌdoo <hesitation> thanuu ganitsu, áxo̱, mágá, ma̱ꞌne yaꞌdiin mi̱kha̱a̱ ne̱. Jma̱á máꞌ yaꞌduun xtíla̱. A̱ꞌkhue̱n mi̱khaa xndú awúun, <hesitation> awúun mbá daan, mbá xó naxpátuaꞌán xndú, mi̱khaa ma̱ga̱náa̱ ná awúun miꞌtsínꞌ, ma̱ari̱gu ná inuu xí nikhuáa máꞌ arrós, ma̱rigu ne̱ ná inuu arrós. Mbá yaꞌduun xúwí ma̱gi̱ꞌdoo jma̱á ne̱ buéna̱ máꞌ xkuaꞌnii mangaa, mbá xkuaꞌnii rí na̱ge̱ꞌdoo rí magoo mo̱ꞌpholóꞌ jma̱á arrós. <noise>